Amitwagik cha chame go inn, amitwagik cha chamee garon achame amm ndisik nini ndisik. go ndisik go go ngaam ndisiot koaboibochinii amuu anyiny agaame ndisik gorok komuuch aay gasii goo naay gasi goo magose rubet amuu gaamde chaig asubuhi awendi kabsa. aay gasi agase gole gagono nguvu awee go ngowe mbar awendi mbar agoymokose agot ago gosir lanchi. go ngosir lanchi go ngaitu go agase gotamii gomyei achame amuu gona gimnatet eeh.